اللغة متاعي أنا وأمي تاع والدتي وأجدادي هي طبعا اللغة العربية لكن باللهجة المحلية مختلفة بين المدن والقرى، بين كل مدينة وأخرى، بين كل مدينة في <hesitation> ليبيا تختلف اللهجة بتاعها شوي شوي عن غيلاها، علي حسب الأماكن اللي حولها ،اللي حواليها، الأماكن الساحيلية، إيش الدول اللي جارها هكي.